Manfaat pisau cukur, ya buat nyukur, ya gunting, itu bukan pisau aja sepertinya sih, kalau kata gue sih gunting ya, gunting cukur. Tapi gue orangnya gimana ya, gue orangnya penasaran nih namanya kalau sama ilmu. Gue ngerasa nih kayaknya bisnis yang paling enak nih nyukur nih. Gue pelajar itu kan dari youtube kan, caranya nyukur gimana nih. siapa tau bisa jadi sampingan gue kan gitu kan. Gue pelajarin, gue pelajarin. Ini anak gue nih masih umur berapa taon ya, kira-kira setahun apa, eh setahun, kelas satu lah, kelas satu sd. Ini gue tepakin nih buat kelinci percobaan ya kan. Ya juga sebenarnya sih udah, udah, udah bete banget, udah malas banget ngeliat, <hesitation> gue jadi kelinci percobaan bapak gue. Nah yang mau gimana ya, mungkin karena dia takut kali sama gue kan, ya dari manggut manggut aja dalam hati muka-mukanya sih muka sedih gue liatin. Ya tapi ya gimana gitu kan. Ya udah, gue coba kan, gue terapin ya. Step satu, pakai nomor empat. Step dua, pakai nomor tiga. Pas step ke empat, disuruh pakai nomor satu itu sepatu cukurnya dia copot, pitak lah palanya. Ini gimana cara ngakalinnya nih ya kan. Udah, oh berarti gue pake model beda lagi nih, ternyata masih bisa diselamatin karena agak di bawah dikit tuh rambutnya tuh yang pitaknya tuh bisa gue ratain aja deh gitu kan tapi kenal gak tau kenapa nih bocah dari yang bete, dari yang udah malas mungkin ngeliat muka bapaknya nih kalau mau jadi kelinci percobaan kan lama-lama malah, yah cukur dong, wah, pikir gue ada kemajuan ya kan, belajar cukur, lama-lama sampe sekarang nih kalau misalnya disuruh nyukur nih, gak mau, sama ayah aja mungkin gak tau kenapa, mungkin dia ngerasa udah cocok nih walaupun dia dari bete, dari yang gimana-gimana dia udah, udah, misalnya udah hatam dah ngeliat, ngelagat, ngelagat bapaknya nih yang anaknya tega-tegaan nih dijadiin kelinci percobaan, dia cuma bisa pasrah, tapi ya lama-lama, ya gue juga kan lama-lama belajar terus gitu kan, gak selalu salah sebenernya sih, ya balik lagi nih ke pedoman hidup nih kalau lu pelajari sesuatu jangan harap lu gak bisa, lu pasti bisa deh, gue yakin itu, ya lumayan lah, kalau dari sekarang nih gue gak ada pengeluaran buat nyukur apa rambut rambut bocah tapi ada negatifnya nih, kalau lu bisa nyukur, lu males ketukang cukur. Sampai sekarang ya rambut gue gondrong, gimana ya gue bisa nyukur, kalau bisa nyukur sendiri gue nyukur sendiri, karena gue udah tau nih. Tapi gue belum pelajarin sih yang cara nyukur sendiri, gue pernah lihat lihat tapi agak gagal juga, tapi mudah- mudahan sih kedepannya bisa.